Ie ara-dalagna ny ampiasagna teknolojy˂hesitation˃ hanatsaragna ny fahaizagn'olombelogno satria io teknolojy aby io vokatrign'ny saign'olombelogno nagnamboatra azy, aveke izy fitaovagna nentigny nagnamoramoragna na nanatsotsoragna ny fiaignantsika olombelogno afahantsika mavita raha maro ndraiky mahazo raha maro amin'ny fotôgna hely